Gny fomba fiketrehako pommes de terra: voalohany hofasa gny pommes de terra, vita hofy pommes de terra de atao agnaty koveta asia rano sasay, de sasana vilagny, ampirehetina môtro de ketreha am'izay.